हमें बेल्जियम की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। इत्ते की संस्कृति बहुत अच्छी है और बहुत मानी भाई है। बेल्जियम की संस्कृति विविधता पूर्ण और ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है। यह देश यूरोप के कई सांस्कृतिक मिश्रण से बनो भावो है। और यहाँ का आकर्षण का उदाहरण है। बेल्जियम में डच भाषा और जर्मन भाषाएँ बोली जाती हैं। बेल्जियम के लोग खायें पियें में बियर चॉकलेट बफ़र और फ्रेंच फ्राइज ज्यादा पसंद करत हैं। और इत्ते की यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चीज़े आएं। बेल्जियम में हर साल कई सांस्कृतिक और संगीत समारोह होते हैं। जिनमें उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और सम्मान भी करो जात है। बेल्जियम में खाना पीना आम फेमस है। इत्ते खाना पीना के सबसे ज्यादा महत्व दाओ जात है। और इत्ते पे कई भाषाएँ बोली भी जात हैं। और तीन चार भाषाएँ तो इत्ते की प्रमुख भाषाएँ हैं।